يا صاحبي عشان تعمل بريد إلكتروني شخصي، راح أقول لك على بعض الخطوات السريعة حتى يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب شخصي لك، فصيلة أول شيء راح تذهب على الجهاز الكمبيوتر وتقوم بفتح المتصفح سواء كان فيار فوكس أو الكروم جوقن ثم تكتب في خانة البحث أريد إنشاء حساب إلكتروني ثم بعد ذلك تقوم بإعطاؤه، تدوس على أول الرابط يأتيك وتقوم بملئ تلك البيانات الاسم واسم الوالد وإعطاء رقم الهاتف سم بعد ذلك توافق على تلك الشروط وبذالك تكون قد أنشأت حسابا جديدا.